Enyo <hesitation> ma be etsi va ɖo eƒe wu ke dze be ya ɖe nyɔnua, ele be la kpɔ esulɔ nune dzi lea akpɔ wa ƒomea me tutugbã. Agbe ka le washí le ƒome me un ɖeka ema, evegɔ̃a, ya kpɔna be na ɖe dɔlele le wa be ƒomea mea ya kpɔe. Ne ekpɔe de dzeshi be dɔlele ɖe le wa ƒomea mea, ne enyi be wo ŋtɔ elɔ̃ be dɔlele ma le yi ne le ƒomeo nao o ya ten traiter doa ma yua kui ŋtɔ be nya ema. Ne me le nene mao na woa, ŋgba tsi dzi na ɖokuio. Nyɔnu ma dashi ɖe ŋtsi. Soite, <hesitation> wa be ƒome mea adzetɔ̃ wo, o wa be ƒome mea fiafitɔ̃ wo, wa be ƒome mea ahãshitɔ̃ wo. Donc wo ŋtɔ wo ŋtsu nɛ a ɖe nene ma ƒe nyɔnua, wo ŋtɔ o la tsɔ ŋku, a kpɔ ku Ne ne ma e wo le ma. Vɔa ne o gblɔe nao ne o be ŋtsã nyɔnu ke ŋtsi ŋtsã me le be ma ɖe ɖeka ne ma ye be nɔ mɔ nu kpo, no be alɔa wo ŋtɔ alɔ be ye ŋtɔ ye nye edafo kɔ ma ne edo kui lo. . <hesitation> Shigbe leke ne me gblɔ ŋsu tɔ ɖo fia nene ma, nene ma ke yi nyɔnu tsã dzi ma. Ne nyɔnu tsã dza va yi ɖe ŋtsu ɖea, etsã a dzagbagba shigbe be evio nyi nene, etsã a dzagbagba kpɔ ŋtsu ne le dzia ya kpɔ ebe ƒome nu. Ŋtsu ya ɖe ene be le yidzi ya ɖe edza a kplɔe kpoa, a- adze shama nɛ kpoa a va ɖashi le eŋtsia, nene ma ŋtsu enyi a. Edza va kplɔe kpoa <hesitation> aɖeŋkɔ le eŋtsia alo ne ɖo egbɔ kpoa a tsi do fu ne etsã ya zu nyɔnu ɖeka, zã ɖea gba dzo a gba ya ɖe nyɔnu bu etsã, nyɔnu ma tsã dza va kpe ɖea mia gba zu ame ve. Donc, ezu nu, enyi ŋtsu ɖe ke nyi ashawo ŋtsu ɖe na nyɔnu gba kɔ kɔna ɖe gba mea, wo nyɔnua tsã o tsã eɖo la de ŋgbe tso nya wã ŋtsi, a bu nya ma kpɔ tsa ƒe be ne ya ɖe nene ma ƒe ŋtsu nɔnua eya vɛ ɖe lo.